بو بایسکل څو مهمې برخې لري: چوکاټ د بایسکل څرخونه د بایسکل پایډلونه، د بایسکل زنځیر او همدارنګه د بایسکل هنډل <hesitation> یا د لاس نیول ځای، چه د کنترول د پاره استفاده کیږي، او یاهم زنځیر او پاډلونه د یو ګیر نه د بل ګیرته د تبدیلولو په خاطر استفاده کیږي.